بصراحة أكثر الوقت أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشان أعرف الأخبار خاصة تويتر وسناب شات لأن الأخبار تنتشر فيهم بسرعة وأقدر اللي يصير أول بأول، التليفيزيون انشوفه أحيانًا خاصة إذا كان في أخبار مهمة أو برامج حوارية تعجبني، أما الجرائد فما أتابعها كثير أو إذا شفتها في مكان كقهوة أو عند حد من الأهل يمكن أقرا شوية وبس.